Gny fandraisa soratsy tsy misy hadino! Mampiasa gn fagnafoheza teny. Da mila fahazara avao koa gn fanaova an'izay mba tsy hahavery <noise> satria gn fagnafohezanteny igny mampalaky azo <noise> gny raha tsarain'olo raiky.